ڈی ہائڈریشن پوجن محفوظ کرنے دے کارن ہن، سب توں پہلا بیکٹیریا تے فنگسیں نوں پانی چاہی دا ہے۔ جدوں اوہناں نوں پانی نہیں ملدا تاں اوہ ودهدے نہیں ہن۔ دوجے نمبر تے، وی لمّے سمے لئی سٹور کیتا رہ سکدا ہے۔ سوکھا پوجن ہوندا ہے، جیویں سوکھے اَنب، اَنبچور، اچار دا مسالا، اتے مہینیاں توں سال تک خراب نہیں ہوندا، اس دا اک کارن ایہ وی ہے کہ اوہناں وچ پانی دی مقدار گھٹ ہون دی ہے۔ تیجے نمبر تے اپاں گل کر سکدے سواد تے پوشن بچ رہن دی۔ صحیح طریق نال سوکھیا پوجن دے سواد، رنگ تے پوشن کافی حد تک بچیا رہندا۔ اس توں علاوہ اوہ جگہ کٹ لَیندا ہے۔ پانی کٹ ہون نال ایہ پوجن اوہ ہلکا ہو جندا ہے، اس لئی اس نوں آسانی نال دُور دُور لے جایا جاندا۔